Alura a m'pias ad ezempi i gofri ch'al e semplice, a m'pias la pulenta, a m'pias ad ezempi la bagna cauda ch'al e semplice, al e bun e mangé tanta verdüra e a m'pias anche le fugase, le fugase, la pizza anche, la pizza faita cun le verdüre, cun lon ch'a ie al e bun-a, a m'pias